तेना हम्मर तेहना बहुत महत्वपुर्ण जिझ हे काहिककि तेना हमरे हम्मर शरिरमे आवश्यक परना पदार्थ भिटामिन पैति । जेहमे तेनाके नाउँ यि मेलके है पिंडरा, दाखिक पत्ता, भाँटा, आलु, गोभि, कटहर, मेथि, टिमाटर, भिन्डि, तुरै, करेला, गाजर, बथुहि, लौका, घुइया, खिरा, सोभा, बिंबिंक फुला, कठचिउँचिउँ, गरजुवा, बोंडा, सेमि, भँसिड, कदुवा, गंगा, बाँकलो, एकपतियक साग, कमराज, पिंडरा, पकरियक टुँसि, केरक मचैंड, डन्डेबक कट्ठा, केबा, सतलसन्नि यि हम्मर शरिर ओहके बहुत ढेर ति ढेर पौष्टिकता उपलब्ध करैतियाँ । आउर हम्मर शरिर ओहके मजबुत बनाइमे बहुत भारी भुमिका रहता ।